Ty fikarakarà raha baka andriaky eny amy fomba azo antoky mba hisoroha loza: lafa azo fia iny, ataotsika hoe fia zany baka ambazary any, andesy antrano ao, kihisa. Lafa kihisa i, alà ty tainy miaraky amy tinainy rey. Lafa vita rey, alà isan'iny, fa iny misy arety io. Bakeo amizay ketrehy, lafa mangotraky, masaky zay, zay vo azo hany.